ابھی فروری کی بات کریں تو فروری بہت لوگاں کوں پسند ہے۔ آپ کوں بولے تو یہ مہینے میں <hesitation> ان کا لوورز لوگاں کا ڈیز آتے۔ یہ آتا کہ وہ ڈیز آتے، جس میں پہلا دن روز ڈے رہتا، پروپوز ڈے رہتا، اور کچھ کچھ ڈیز رہتے، پھر ایک ویلنٹائن ڈے آتا۔ لیے <hesitation> فروری بہت منایا جاتا۔ اور دیکھے جائے تو فروری مہینا کا ایک بات اچھی کیا ہے بولے تو، اس میں بھی <hesitation> اٹھائیس اِچ دن رہتے۔ اور یہ ایک مہینا ہے جو پورے سال میں سب سے چھوٹا ہے اور سب سے کم دن ہے اس میں۔ اور ایک بات بولے تو فروری میں سال میں ایک دن زیادہ بڑھ کوں بھی آتا۔ تو کبھی، کبھی سے بھی آتا، کبھی کبھی سال میں ایک دن زیادہ بڑھ کے آتا، تو اٹھائیس سے انتیس بھی آتا۔